<hesitation> di uwinji ngëmáani acum aci umáani bëlaña, na umáani ucep wi bajeenk bëja uparëfime ciun ngëmáani ngi megi gi bajee bëde dank, umáani bëlaña, ucep na uparëfime wul wi baña joon bëde aa wul kakee udie uwara pëjungaran umáani bëlaña umëţ naamëwuŋ mpurir. pëjuŋara wul ngëko bëliëng usee mpurësir pëdowul kacep, mpurësir pëdo wul com bëjuŋar bimëŋal bi dal uko pocat aa umáani cepwun kake yunkdan kake umáani cep kake mpurir pëjuŋaran ukowi mgalwi me pëdo wul kañagatan ţañ waw, <hesitation> uparëfime umënţandana wun, bañáan mebëliëng kowi ujee ujuŋëna. uparëfime duka ci pëjuŋaran wuldulin ţañ, dulin ţañ, mpuriret pedowul koom umaani mjee idowul koom umáani paay uko jaţ uŋal aduka ci cacep dulin ţañ.